Eey, ene moƴƴi huutoraade doron tawi ngonɗon ko e hare. Ngati gonɗo e hare, kala ko njogiɗa, kala ko mbaawɗa, ko ɗum mbaɗta hen mbele aɗa nawa poolgu.